En ngiga kubb kam ngiga ampani kubba amman nda barwa ngiga ah mutunci illime nda, ava nda nda khudardu khudakwa ah gudd kwa kubba, kubba ngige ngig apani mutunci ngig ampane, illim ngig ampane, kubba ampane, kubba nda sukwa du sakwa ah zuwa koffe, sukwar du sukwa yuwe nda sukwa du sukwa setera nda sukwan dn moto ammon ampane illime kam ngige, ngig ampane illime en illime ndalda nzegam adalda makarantu nda barbuj illime, adalda illim ampane afta duniya da lahir, illime khura kubbama sukwanda sukwa lahira wud kubba wud nga ndaga kubba kam nda sukwundu sukwa amman illime kam ah khura khar dan Ngig lafiya ngig illi me khara nga lafiya nga illime ngig kubba ngig illimi nga ngig kubba, nga lafibe nga nga illime bi ai kubba ma nga ampane hda bor buga, amman labari khura khakarde enna kitakue kubba mitse illime unkwakha lafiya lafiya <hesitation> nda numba wan, lafiya da barba ga illime ngig illime ngig lafiya khura illime kubba en lafiya <hesitation> da lafiya illime kubba ngige nga khbbiya ngig rayu nga illime ngig rayu nga lafiya ngig rayuwa amman nga nzidde biya lafiya numba wunn awa, to dagga illime kam apane illime zekan ampane illime adalda ngige ampane illime adalda ngige ampane illime adalda makarantu nila barbaga illime ngig zeraha nda barbuga illime ngiga sa kharaha ah nda barbuga, illime ngig ngig bubba. Ngiga wurda daha daha enne ngig da daha daha nda barbaga illime, illime khara illime khira, nga afta lafiya ngig kof ngiga lafiya lafiya nda bor buga ah ndu zeyamdu mossalci nga lafiya nga zeyamda masallaci, nya lafiya nga zeyam da barbaga kubba nga lafiya nze nda abarbuga, illime nga lafiya nga nzeda on threa. Amman kubba ngige kubba ngig kubba adalda barbaga illi me adalda sukwun da sukwo yuwe adalda sukwundu sukwo koffe adalda sukwundu sukwa bah bah ha adalda sukwan du sukwa sahala nda pora adalda sukwundu sukwa sabolun, nda khubba an wuddah enna tsan on ah gudde nda wa nda hubban da hubba bah bah hama ngiga, amman ille numba wan ai eh illime khura kubba khara lafiya khura, khurra in lafiya khura. Numba wan numba kitakwe lafiya khura numba numba mitse illime khura, nimba khakarde kubba khura ngig kubba vakahu ngig ilimi ngig illime ah zedduma nzidd kubba ma daban ammon nga bi kubba nga illi me nga lafiya ngig illime ngigan kabba khur nga lafiya bima nzidda biya ngig illime ngiga ngiga lafiya, nzida ngig kubba ngiga lafiya nzidda ngig kuba ngig kuba ngig illime ngig lafiya anakam khurma khura khura amman lava kam lava gaskiya nda kwar da kwarkan lafiya khura illime, khara kubba khara nga kubba nda barbaga rayuwaha lafiyama ngig kubba hiddikan maye Hedikan na uzalla adalda sukwo wuddah an naha adalda sukwudi ma mashara ah, to zeyame ngoma ennan dubu duba dari thabbe, ngig dubu dari kha kardin nvakar anna nda barbuga dubu dari mitse daga baya ayo, amma shedaha ngiga sheddar vakar be worre enna ngiga lowya vakah angiga amma lowyaha enna lowyara, amma lowyaha daggara ngige ayu asuda mashene duba dari thabbe ngig duba dori khakardin nvakana anda hara anna wata mitse da barbaga duba dire mitse, a wata mitse zikan anna wata kitakwe ah wata kitakwe nga nda sukwundu sukwa nda barbaga dubu dari mitse lava gaskiya kam ndu barbaga wata mitse ayu nzeyame ah ammaha enna amma mashaen anna mashene <hesitation> amma amma mashehu ngig mashin vakar biya enna zeyame, toh ngarwa da barbuga duba khakarde ngarwa masheye dubu dari thabbe ngarwa da bar baga wata mitse nda barbaga duba dari mitse ayo. Ngig ngige nga sheda ngig sheda shede wure sheda ra amma naha ngig dagara, amma da gaha ngig eh na sheda ra aya shedda usug da davana ngig nda duba mitse duba khakarde da barbuga da sukwendu sukwu mashene duba duri thabbe a da barbasa duba dori khakarde, ngiga duba tari mitse after an <hesitation> daya wata motse nda barbaga ah duba dari mitse aya khura aya khura oh khuma ayu khura ayardaha ah yardara ayarchaha ayardara ayardaha ayardara sheda da barga du barbaga lavar enna an lava kabba enna eh anna duba khar khukarde amma mashen enna mashen nga mussalbe mushen yaha ah nga mussal be nushara ngig mussala ah ngige aya tu saha.